Nyamunda e Najeriya e wodi nyiri gawri e li'o bokko, un buri hebuki nyiri gawri e woyla leydi ndin, faro Sokoto, Kano, Katsina, e Hadejia e Maiduguri.